Moni moni gaina agofagai aga moni eniniani, amu fofougai akapai. Pau iopoga, moni age ageifa oi alolao amu tsiapu amu meleki tsipuni pani amu aloafai alomai ea amui kopoi aloafai alomai akeka alopapinaugani aloania, fou also foama aloafii alomai alogakugaku aloaniani guamu aloimai. Moni mo eniniani, moni aga isa agefelo epagai ke moni mo kepapinauga aga apala safa ekoko moniai papiau afai keoge papiau keaupugui. Puo moni age felo ke age apala else, ke moni mo ageifa oi amu malele koa aga moni mo ageifa oi alomalele. Moni mo ageifa oi alolao inamu amamu fou agolao maleleai amu school fee akeoge alo'koko alomalele, malele afugai aloikifa alopealai, moni mo ageifa. Ke pinauga afui alokapuga alokapuga alopinauga, moni mo eniniani ke Moni mo ia pagua kopoga moni mo ageifa ia latsi palafa agafai loliai agaukai tsiapu amu afai loliai aukai, kapaina ani'i ani taonia else aga agalao gae aga'afa agauka efua agamue ia pagua agamai. Moni mo ageifa ia loliai agaguka agalao loliai agaguka afu ao alao agaoma aga afu aka pauma also agaoma aga moni mo ageifa ia loli gaina afa agaoge efua ia agaguka agalao. Moni mo ageifa ia uma amaafa uma amaafa kopakopa paguai puo uma amaafa papie afa amaoge uma mo moni mo ageifa uma aga'afa. Ke moni mo ageifa oi emi aguagu alogai kapaina loisa alokapa afaekaina aga agegama gome moni ageniniani papiau afai aloge akemai afumuai akepinauga moni mo ageifa akemai afumuai akepinauga kapaina anina alofauga alopaukia ke monina gae aloafia moni mo ageifa, moni mo ageifa meau ao agekaifainia famili alogai aga moni mo ageifa meau gaina is Ma agafaina moni mo ageifa ia aguagu isa, isa papiau mauni koa agu. Moni mo ageifa ia ia aguagu standard living kopoga aga age change'i moni mo ima alogo sama, ima afalalogo sama moni ipapinauga alalogo aga i aguagu afae change'i lai. Gome ia moni ima alalogo puo ia ala aguoma ia ga agagu oma ke papiau akeisaa ia minoa aepinauga ke amu fofougai afipuguai kemai, moni ima kapa agao moni faima gakoa moni agepalagainia. Ke moni ima fagagai aga moni account safa aloiai ia savings fakapai, savings fakapai moni ima falogo pika kapaina agapapinauga agekaina afugai fafilaisa ke kapaina ia ageka ageafiapia agapapinauga pau pau aguagu alogai aguagu mamaga ekoko alogai aga, pau ia nao koa afuiai ague nao kemai ia pau ufaina ufaina alogai ala'agu puo pau moni mo ageifa amu akemia puo moni ima falogo au akiu moni moni mo ia agepalagainia Ia aguagu alogai. Moni mo ia meau kapai aloaia moni mo ia agepalagainia aguagu aga changei'aina. Ke moni mo moni ima agalogo samagai, moni agaima moni ia ageimaia moni agaima moni ia ageimaia ke aguagu isa paisa. Ke gaina ikapa afalogo samagai ia afaekainia, afaekainia aga amu ioi ioi ia eaisai lai puo papiau ao ega kapa agalao aga painaoga amu gakoi kemia. Agalao agapainaoga meau agekoko, ke meau agekoko aga moni ima alalogo kainai puo afaekaina puo moni ima falogo.